Ko eng' choronok chuk. atinyee ne mii kurkaat nepo kokwet nyu, ko notok ko tindai kenyishek artam, korook, atinye ake nemitei keiyo, komii keiyo kotindai kenyishek sosom, atinye ake chorwet ake nemiito kap albat oliin, kotindai kenyishek sosom ak muut, atinye ake ne mitoo fantporesti yoo, chorwet ake ne ki cham ke mitei kurupit tukul, kotindai kenyishek konom, atinye chorwet ake ne mi too mii napkoi, ko ne mii napkoi kotindai kenyishek artam ak muut, atinye chorwet ake nemitoo metkei, kotinyei tindai kenyishek sitini, mmh atinye chorwet ake ne mitoo nyaru, kotindai kenyishek sitini ak muut, atinyei chorwet ake nee gogo, ko mitoo keiyo, mii ketii koi, kotindai kenyishek sapini, atinye chorwet ake ne mitoo trais, ko tindoi kenyisheek fipti faip, atinye chorwet ake nemii kimyeno atkinyet, ki mitoo ngeria oliin. nekichom kerutochinikei, kotindai kenyishek atak, tindoi sikisti faif iaas, manyi teen.